mi laari balɗe a ɗo yaha pelle jondugo ɓanndu soosay a ɗo ya ha trayning soosay, ɓanndu ma may ɗo teddi ni na nah?, 'ko kuma' day a ɗo nana belɗum yahugo pelle may?, 'ko kuma' a ɗo yaha un woodi ko a ɗo waɗa ha pelle may?, ko day a heɓi debbo a yiɗi a me ta a ɓanga?.